Mi yoonan lambaji no wooni caaka waala be sappo e joowi. Go'o, tati, nayi, didi, jeego, jedidi, joowi, jenayi, jetati, sappo e tati, sappo e didi, be sappo e nayi.